<hesitation> Për taié bin i unge dovru o le tizoire o ël taiaunge, pöi vardu dë taieie bin arutundà, pöi apres i pasu la lima e pöi dopu i pasu lë spasulin për pudé gavé vìa lë sporch ch'al e furmase suta